على ثقافة الولايات المتحدة الأمريكية ما عنديش فكرة كبيرة نعرف اللي هو بصيفة عامة هو نظام رأس مالي اللي هو نظام يدافع على حقوق الإنسان هو خليط من برشة جنسيات برشة أعراق معلتها بصيفة عامة منوعة هكا هو ما عنديش فكرة كبيرة الحقيقة.